Oru-alisi, oralisi adinibi nekpari ename, kali- manzi ode nokpi kpi, manzi abagbimuri, aya- keya o̱yo̱ya akaba- chuenze awoku ena- inakanya. Okpo isimeme okirimanzi ode- Nokpikpi ke okpo isimeme wi- remanzi do- ru- odopu- enyi yeyayame, oriori tsa tsa wa̱ abagbimuri, manzi aba-gbimuri, ena alsisiname, oriori, mezi oh!, Ichicha imime, asoru ojude imime oriori tsa tsa wa tsa tsa abagbumuri, orey no̱ra aha- hiorori ya. Alo̱- okara me ta ba gbimuri kang kang- kali- manzi ana- alisiname, ako̱ rade nokpiki ya, obaba- winkala- ayameya, awo̱ kalue nabayeya nopu. Manzi ana alisiname alagbimuri isiname kaba-woku, o̱babi iri agu ade no-oru odopu enyi- or aguya. awor kalue na biri kie nua ba bung yende alua ba gbumuri, omu alua- gbumuriyame, wu sokpo te iri awinka laba wame agu; ke wa kwo kpikpi wa wankala ba wame agu ena okpo besiya, okpo abinakanya. Oriori tsa-tsa wa ba binakanya, oriori tsa-tsa wa ba bagbaimuri, enze. Oyoyo be mui adi- omu nibi. Kie kor ka chumande, kor na nokpo ne-na, inogogo ya. Oku imo̱ga adiomj nibi gbang kankan! inogogo adi-omu nibiya adeka asoru ana alaba gbimuri me. Ako-ru agbimuri ya, wu si nara ero̱ ame oki roru, wabi roru ni nara ero ame akawor kalimimor abazaagu. Ana alisina me, oru babaa gbimuri, okpo be nogogo oni nanong omuya Enogogo omuyana, wa yoru ni mande Akaa ba bi ri, oriori baa hadeje nor ra ya, oriori he ha deje nora aki yaa. Wa wabrinor aba chochu, abrinor baha- dejeya. Waa ka woru abayo̱yor ana-baha deje- ya! Ka lo̱ o̱ya aleyomna ala- abrino̱ akposi akiminzeze ya o̱ba onyi oba epa nisiri abokpo ong ba abazi zinyah zinyaha ta̱, okpo isomuya kala inzinu isiname, inzinu makwinyi akposi amakwinyi akposi- ya yi kuna ingo elele ta. Alor ba tsingo elele me, kana nor baba yorkie na-ba hani na ba winka na orna ke nor roru ana, oru alinjour alor- bahano̱ rar- ki- buo, alokpo be somuya alubinogogo ado nibiga me kanano̱babayor niba ngu? Akwa li kunijanjeme na ma hahagimena ki nyi mena ki dekale yi mena oku adeje adiomu ningo yana, oku abimoga na, oku abimog adiomu ningo, okpo onanon inogogo omuyana, inogogo omutana, inogo omuya na, na ma ha hagi mena, maku okuninj aje eyi la̱ wasta-sta ki hajiji na inogogo omuya aka woru ayoyo ni mande ba ha deje ya, wayoyo ni chui baha deje ya. Bukworor inyi no̱r nanong naha ko- okpobnkr chur chwa meya. Naha ko̱ko̱ okpo nor chuor- chwa, be niamua-ya, ile na wor kalimimor abazimezi kie naba kwin-dola. Okpo indola ba-ba obimuri. Oriori sta-sta wa abagbimuri, kie kor kwin- dola kkr kalimime orizi wasta-tsa ki-ku, ki tsor o̱tsornaje kana nabayor ni okpo alina. Wakorme be nemlaya, oriori no̱ra baha deje akiya, oriori no̱ra ba ha deje akiya- keni ngyeka ana tsi na keni nanogigra di na. Makwa la tse chu ikwengbame eyi ghung tsi ki nanojigra di na, aa na ma hira kimena, eyi chu- chu- chu ki gnwong me me ki. Inogogo omu adinibi ya na. Kie ki makwinyi yoru ofrow- frow ba de ni manyi chu, inogogoya. Kie ki makwinyi yen-de, ne na ba de ne gede be- joku binjwri dewende, inogogo omuya, kie ki makwinyi yakpo ne na ba de nendi manyi. Keni ba tsiji inogogo omuya. yoma. azimezi okposi, oyoma zoriori odejeya adeka- okpo osiningoya; okpo inogogo omuya, inogogo adiomu nibiya, oriori oma kposi, ya mo̱ndo̱ oba doru no̱ra abagbumuri. Okpo be nogogo omuya ki rimo̱ndo̱ badore no̱ra, okpo be nogogo omuya okibiri ihiesti obibumande agumande ke agumande ayukrow ke agumande ajoru aliayome ya. Okpo ong be nogogo omuya, onu ba ma hi ra̱ aki ki dekaleyi ki chu chu ki dekaleyi ki ngwong chi kaleyi korori wa ku nogogo de nibi. Chu- chu na me aha ha kaleyi me̱ chu- chu aidekaleyi.